<hesitation> والله ما به شي غريب بعد <hesitation> مثل ما قلت من قبل أني حياتي <hesitation> مرة هادئة و مرة مست- مستقرة الحمد لله. ما فيها لا شيء طريف و لا شي غريب. <hesitation> في حياة عادية هادئة جداً كلياتها مذاكرة <hesitation> اجلس مع ربعي <hesitation> وايد روتينية أنا الصراحة.